Mənakəkura sabul aku rayuwa ndəu kai sabul oal vala nyi aku rayuwa kəmən gama sabul nacha nga kwa gwa atə məno nau biya ma i ku pama nji ma məna chinda kaya kəmə məno waɗa ngam ma a məna uya sabul wa a məno nau chindi kaya wa ya ma məma na kuma ana chi tanyi məno waɗa dza məno shi uni ya kaya kəməno shi uni a məna uya sabul wa so sabul oal vala nyi aku ngya kəmənəu ya ma ma a cho nau vala mən nda məno ɓatlətə dza mən mai kyau sabulo nau sa kuma məno chinda kaya kəmən məno waɗa amfani nyi oaləu aku ngyar ndəu gama ko wi ngulisha a inə məno gəzə na ngulisha a nani nanda nəkənda a ndo jigadəma ama nə sə nə yo mər nə wa kəl təl kənda ku hə i kullum to macha a sabul da wa nda məno fa atə kaya kənda inda məno chinda nə wa to vanya pəchi ma a kəl o la a njo ngəl mən nachaya minə ama wane mər na nənyi na ngulisha a inə əna nachaya nacha na kure ɗali ya Nachaya minə ama wane mər na nənyi na ka ajin nyi inə əna so sabulu oial vala nyi aku ngya kəmən aku dunəya ngam macha sabul wa a njo nau ngya dzər kərnənəmən wa macha a sabul wa a njo ndzam mən wa ngama nacha nga kwa gwa atə məno mərtə tsaɓta aku ngyakəngya kəmənəu sabul ngo gwa atə məno nau ngya lələhə na kərnəmən a da wa dza mən kwa shi uni vanya ndə da ma a nda hyella ɓatlə nyi sənyi njo na ana warin kashi balle tə nda ɗa ka ka uya sabulu nda ko waɗə nə wa ana nda ko chinda kaya nə wa ɓatlə sabul kuma ɗang laku nda məno ɓatlə sabul ti tun ba sakan ba anə məna uya tə ma a vanyi nda məna kwa ɓatlətə ɓitiɓiti nja kwa ɗəlbiya məno ki ɗəlbiya chemical kunyi ana kərnəmənəu məno shili məno shili ɓatləti məno mər tlər nə ka ngulisha a nda ku cha mənəu so ɗang laku nda hyella shirya ənda məno ngya ana ənghəu tsaɓta ya dəhəu wuɗəkər mbanda məno nau ɓatləti njo la a dza mən tasəu nacha ngə sabul ngo gwa ati ngama nani macha sabul wa abəra ya ka hətə mal ka ɓəsiya mbudla ka hətə mal ka ɓəsiya akəu aka uya sabul ga waɗə wa aka uya sabul ga chinda kaya nghə wa To a da ko nau maeo pama nji wa ya a ko nau ngyo pama nji wa ama sabulu oal vala nyi nda cho vala mənəu aku rayuwa kəmənəu ngama nacha no gwa atə məno biyo ma i wi nənnə na a da wa macha a sabul wa nda kəl nda kowane ndə ha ngyata nyi ku vi nyi nda cha haɗəkər nyavi təkəra kərnyi ja dede na a cho biyo pama nji wa dede na a ndə do biya la a nyi jo minə wane ənə wa so ɗang lakur vala sabul anə mənəu ənghəu ənda məno respect sabul kuma oaləu ngama vala nyi oal nəmənəu so əngə nda ya lari nda vala sabul anə mən na a oal cha sər vala aku ɓatlə nda nja ɓatlətə mən ga fəu mən aku dunəya ngama mya macha a da cha sə mənakə ma a wa a da hyell do nda chabiya mən anə laku nda məno ɓatlətə sabul nə ti ga məna uya məna vala kərnəmən tə wa ama manda sə mənakə cha ngama ku dəhə sə inə məno mər tlər nə na sə inda a da sə mənakə wa a da nə hyell cha wa ama sə mənakə nda hyella lari nda kwa vala mənəu aku ngya nda məno ngya kwa ɓatlətə mən ka sə mənakəu nacha nga gwa atə cha chabiya mən laku nda məno ɓatlə sə ingə tə pampaməu nacha nga nda gwa atə cha char mən cha nə nyi, Jigadəma anə nji nda tə nau hətə kərnənda ənda nanda nəkənda kwa i nda ɓatlətə sabul nga ngama kowa ngə na sə cha nə nyi aku rayuwa nyi so ngə cha ɗəmtsə nji ku pama mənəu ga char nda jigadəma kunyi ga char nda kwakunakur nyi ənda anə ma hya ɗa əna ma hya uya nənnə əna hya shili gyaɓətə na nənna hya hətə nənnə ga yi gyaɓətə na nənna cho ɗa ka sabulu nda hyo uya ka mər tləra aka ga cha vala hi aku ngya nda hyo gya cho ɗa ka sər mər tlər nə hi hyo uya hyo chindi kaya kəhi ni hyo uya hyo waɗə ni so nacha nga gwa ati cha ɓatlətə char mən laku nda ɓatlətə sabul ti ga məna ngya chaməu aku pama kərnəmənəu ga məna ngya yiyinghəu ngama macha a ko waɗə nanə wa vanya pəchi ma a ko ngatə kərnghə wi a da kə yiyinghə wa ya hiɗa nda to ma aka uya sabul ko rika waɗə nə wa ya ka ngya na hiɗa ya a ko ɗa ka ndər dotti ma ko ɗa kuma ka vanya pəchi shilkə o au səya ngha ya shilkə hiɗa nda ama ngə cha char mə laku nda məno ɓatlətə sabul ti ga cha vala mənəu aku gya nda məno ngya ga məna uya ngya mənakəu o pama kərnəmənəu məna uya nda məno ngya nda məno jiganya ku pama kərnəmən ənda minə wani ənə minə wani ənə wa, Sabul na gwa atə məno ngya pes ku pama kərnəmənəu məno waɗə məno chinda kaya məno gəziya ngulisha a inda ku cha mənəu məno uya məno nə nda ndo chinda nəkənda na kaya ni ndo waɗə ni so sabul mənakə oaloalə kakata aku ngyar ndəu sə nda ya zəndə kaɗang nga a təkəra sə nda sabulu a kwa vala mən ni ngama ko wi shishi kəmənəu macha məno rika vavə sabul kwa wa haaɗa ngani vanya sə da njo ɗaka na sakanda jakarəu kwa yah ku shishi ndəu ya sə ndo gwa atə skanda nda nacha nga ənghəu hiɗa ma hiɗa yawa aku kəra ka kwa gwa atə jakar kwa yah ku kəra ka ama sakana nda məna nda uya ənghəu sabulu mai kyau ngama haaɗa nani njirawawa a kəmən kustanyi a a ndo zəndə sabul ingə wa ngama naya nənnə ma a ana zəndəkur ɗa ma a gəbəɗə́ njo chi kaya nə sakanda gavi ko həbiya hiɗa ku kaya ngha ana gəbəda dza u ama, Nda məna nda uya sabul nanə sakana ka jakar inda nanə sakan ɗang ngulisha a kəmə inda njo uya sakan ngulisha a shiɗəɗə nda a do zəndə nda mi ngə sabul wa so ngama mya ənghəu hyell na kərnyi cha nda chabiya mən laku nda njo ɓatlətə ka sabul ti ko kuma mada a da sabul ngə sakanda a da cha fayau wi nə məno waɗə kwa sakan nə wa ama sakan nan nənyi hyella vala mən ti ənghəu sabulu char mən tə cha laku nda məno ɓatlətə pampaməu zəwa sabul inda sakanda nda nanə ma a kwa gwa a tah ngama chabiya mən tə cha laku ənda njo ɓatlə ka ɓitiɓiti yi ɗang ka omu ka kenəu ɗang laku da cha shirya ti sakan nanə ko uya ma a nji ku kawuyuka kwa ɓatlə ma a ka sabulu ənghəu zəwa sabul inda haaɗa nda njo nda nga sandan sabulu to sakan ma a ka ɓitiɓiti nyi da anə hyella vala ti alenya njir hikima da ku pama mən ii ənya nda gane wa ndo ɓatlə sabul nda wa so sabul oal vala kunyi aku ngyakəngyar ndəu aku dunəya,